जु खाणा जू चीज छन हमरी याददाश्त व ध्यान तै बढांदा छन। जनकि अखरोट, ब्लूबैरी, पालक, स्लैमैन मछली, और अंडा। यू ओमेगा ३ फैटी एसिड होंदू एंटीओकसिडैट होंदू। और बिटामिन बी १२ होंदू। जू हमरू मानसिक स्वास्थ्य तै बढौंदा छन।